Gnahy zao hoe- laha ohatsy zao hoe ka te hanamboatsy hany mitovitovy am’le gnazy am'restaurant reny aho, de mijery am'télé regny zaho ny fomba fanaovandreo anazy. De magnaraky an’zay koa zao mila mahay an’le- mana fitaova zany aho, mila ampy fitaova ikarakarako anazy.